Me son tòsto fæto un panetto co-o formaggio, ma quello a-a catalaña, saiva à dî con o pan un pittin brustolio e pöi a tomata sciaccâ in çimma, tanto euio e un pittin de sâ, e dapeu se ghe mette o companægo, into mæ caxo o formaggio.